जान्वर पर परिक्षन करल, नयतिक रूप से सही बाके गलत, ये एक अलग मध है। लेकिन, अगर जान्वर के परिक्षन के खिलाफ तरक देवल जाए, तो जान्वर के परिक्षन में उन्हें दर्ध अवकॉष्ट हो गई छे, और उन्हें जीवन के गुन्वता कम हो जाए छे। जान्वर पर परिक्षन करले से, उन्हें ऐसन बिमारी के फ़लावे के कोशिश करले जाए छे, जे उन्हें आम तरपर नहीं होगे छे।